بحب أسمع تكنو ال <hesitation> اللي هو الحاجات الإلكترونيك ميوزك والحاجات دي، خصوصاً <hesitation> الحاجات بقى اللي هي في ألمانيا و <hesitation> الدول اللي هي شرق أوروبا.